אדלערן נוצן זייער אזוי ווי הענט צו כאפן האלטן און הרג'נען די חיות וואס זיי פאנגען, זיי כאפן זיי מיט זייער אזוי ווי זיי, כאפן זיי זייער שטארק אן זיי שטעכן אזוי ווי אריין זיי בלייבן עס האלטן <hesitation> און אזוי קענען זיי... ביז זיי טראגן עס צוריק צו זייער נעסט ווי זיי וואוינען.